Cantyja ꞌnaaⁿꞌ colo cachuiiꞌ joꞌ luaaꞌ cwii <noise> colo na jeeⁿ ñencooꞌ ee juunaꞌ tseixmaⁿnaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya na waa cwii ꞌnaⁿ na wandoꞌ colo cachuiiꞌ juunaꞌ wandoꞌnaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tando̱o̱ꞌa xjeⁿ na nntꞌiaa juunaꞌ ee juunaꞌ nljeiꞌnaꞌ naquiiꞌ chaꞌ na quiiꞌntaaⁿ nꞌoom jndye nnom nꞌoom na niom tjachuiiꞌ chiuuwaa tonom colo cachuiiꞌ xeⁿ na jeꞌ nlꞌuu tonom tonommeiⁿꞌ waa colo cachuiiꞌ oo colo wii quilꞌuu colo na ꞌndaa colo cachuiiꞌ na tsco ta̱sa waa jeꞌ cachuiiꞌ ntom quintꞌiaaya na jndye nnom nꞌoom na niom tjachuiiꞌ chiuuwaa colo cachuiiꞌwaa joꞌ colo cachuiiꞌwaa jeꞌ luaa colo na tꞌmaⁿ tseixmaⁿ ee juunaꞌ tsjoomnancue na mꞌaaⁿya juunaꞌ na. Ntyjo̱naꞌ na tquiooꞌtinaꞌ naquiiꞌ tsjoomnancue ꞌnaaⁿya juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na neiiⁿꞌ tsꞌomꞌ nntsꞌaanaꞌ na neiⁿnco tsꞌomꞌ nntꞌiaꞌ juunaꞌ ee juunaꞌ xjeⁿ tseixmaⁿnaꞌ na nꞌmo̱ⁿnaꞌ na wandoꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ aa na tsꞌoom aa na tsꞌaⁿ aa na cwii yuu na teicooꞌnaꞌ na nntꞌiaꞌnaꞌ na sꞌaaya tsꞌaⁿ wandoꞌnaꞌ maꞌmo̱ⁿ tsꞌaⁿ xjeⁿꞌñeeⁿ na yuu na ndiiꞌ colowaaꞌ waa cwii ꞌnaⁿ na wandoꞌ ee joꞌ tseixmaⁿ colo wii.